في احد الايام كانت هناك امير عصرت على خريطة غامضة لجزيرة في مكان النائم لا يوجد به احد ولكن يوجد هناك كنز لم يعصر عليه احد غير الذي كتب تلك الخريطة فهل ستكتشفها؟